Mi mi tyondo nekorom ochei, kainenyi kekuren toree, ako toranae ng'otapenin koya ochei, amu echen konyek, tong'ony metit, tuy ochei, akot akot in sapurek chik koyaach ochei, ng'ikeer imwee kapsa ng'a imwee ochei ng'amu, ma yani mar ma maisikchini ile ilekititki, amu ame ame piik, sat amu ameiin, ame ame ametukuk chekikikol eng' imbar, ako, olapatu akere tyonyi kokapek kenyishek mutu, kochame konyernyeren tukun ochei che chakakikol eng' imbarenik, ako mapare chito aeng'e, akoi kopwa piik chechang karipu tiptem. sekeawenji kei kepar.